Uunii ngugiekwa nduraga thaunya nkaingaa thaaithathi na ndiitaga ngugi ee groony kana kuruga bhajia biitukanite naa ndaambiririe groary ndira miakutano mlaketano au iimboneta nyeethira kwira challenges imbonete atleast kwira uumithio na imi imitate mekatano jwi nandi ijajweetantatu nalikwoneeri sawa nankeendee lea bwega kwirio yaakinyire antu ndirooria kwio bwetiru buuthuu ndiraajua ndireethira mantu jamwe ngachooka naa nyuma ndiroona noo mpongeene kagungi kaangi atleast mpumbe li guukira aria ndari ndirainga ndireeta aangi gwaka thaiyi ndi kibabdene lakini atleast na thaii kuringana noo uria gukae indoongenare ngugi ingi en kuruga bhajia nainkwora nyayo impondereithitie bwega na loan ruria ndari aru inkwona thaii nkiumbe kuria rwari rukuundemera ndoora nandi noompambire ikathiria buungi kwamba guchwa uungi next lakini murungu nuumunone. Caria nkinyite aambuge atleast gwe tija tija mbele naikwona gwi sawa kakiri gu kombikanaa nya nkoomba liliga ngai aambukiria lilingi noompendiree nontu kwiragwa ukarikua nkoro noogwa libati ikwiribariba na likire noontu juu tija mwicho likeera murugu aguutonge kii mantu jontr5te ee ligi mpumba iinguchokia nkathoi kii jonte nontui kinyeiu ii challenge nontii ii njirene naa kwithira wiina thireemwiri na wii njiire mpione uchianikite tii withirwa ati uga ati ii gikero utigite ngoomberia lirakomberete it gikeno moro kii ulini lakiri tu okauga aumirie nonti wiira aana baria baabakwenda kuria na kunyua nuukuria nyomba ukeeera murungu tu akumbariire kii manti jonte na ikio ngukenera ngai nonti aaria ndaakinyite ndaakingiite aangi aakwaji gitawa lakini ngai muti munene thaiji nyeethia ii mpionee ndi ntilimba kungangania neegita riu ringi aandareaga vyomba ngatua kuremenua kario lakini thaaiji niafadhali. Na murungu agampumbithaa nkuruki nkatheratherema noo nkone naa challenge iingi kii muturirone ukenthira yaani yes ugwiita into ja biu ugutigaau uu indi ukethira kuunirwe into bimwe bigeeta waachoka nyuma kairi ugeetera wikinya guukira kairi ukwamba ukwamba kwii aria oochoekua nyuma lakini murungu nuumunene maisha noo tugwita naa mbele najo naa kii jonthe imbiji utiuntu buremaa untu bunthe iguchiikira inya naa kugoragoria uungi uria umba kugita tii umba gukara tu au tu ukiri maicha jonthe likung’ang’ana.